जूस हमे कोली बजार भी जाओ हेमे भूटी सारी होटलों पुंडी देखु कोकि चिकेन भजदो लगी। कोकि बकरेको मोन्सू भजदो लगी एक दम चाट पटो। तो हमारे खनु का तो तेतुक मान करदो लगी पर सो खोनिक महेंगो देओन सो कोनिक तब खोइना तो अति पोइसे तो होइना तब खोइना अति।